Ya hafley bakawa huan ya saya ufay botam kele tan maun ebak i lawa lawa him lotu, loy huan ya a- aifa la loy huan ya ni faina huan ya baksa heloy toim meun sefu abuk lok bala huan ya heu lohuk, leu huan lotu yak esa anin hahakala yama leu ya baksa esen lau lawa lawe meun abuk lohuk bala hua anin ya hewu ya hewu sefu ya ebele'e, ebele bala karamui ni huan sefu ya se ya kela mahe fala solea hou loy ese anino alayon loy huan loy alayo maya heu ese enino lani meun ana lanime ya hefu sefu ya huna lohuk, ya ese ya heuloy kela maun ya ese bala lut- lute meun ya hilwa heloy ya tubuk, ya tubukra loy hua anin ya loy fala leku ya sahe ese enin maha maha kalet meleo uni meun, haloy huan ya hilni esenime ya ferakra bala huan, loy huan anin ya hutwe, ya huti huan ya uti lek yak ufay lalnal loy huan au tewa laba ya afa sefu huan ya heley bake.